N pɛsɛ ida oka kucɔ adza runɔ kutu kɔ̄ ba zɔrɔ itsi ba nnɛ. Adza runɔ dɔ̄ nza-nza wa kuma ba zɔrɔ itsi ba nza-nza wa. la dɔ̄ ndza runɔ lo kɔ̄ ba rɔɔ kɔ̄ iswewe, la dɔ̄ dza runɔ lorɔ kɔ̄, kɔ̄ rɔ kɔ̄ ngagaganɔ nnɛ. Ngaganganɔ nkɔ̄ an zɔrɔ itsi kɔ̄ a naa ka na da wa, kuma na da wa nnɛ a naa nkpi-nkpi ka na da awa kɔ̄ a bɛ nɔninɔ. Anɔ itsi kɔ̄ ninɔ wa, ka gɔ nɔ, ka gɔ kplɔ kuu mudu kɔ̄, nta kɔ̄ jijili ma yiya shɔ cɛnɛ bɔ kutun kɔ̄ nganganɔ azɔrɔ itsi kɔ̄ nnɛ kɛ na. Kuma a na da zuzu nawa kɔ̄ abɛ zɔrɔ nco nɔ iswiwe, ɔsɔ̄ adza runɔ iblɛ ba nyɛ kɔ̄ ba cɛ agā cɛ aci, cɛ awa, cɛ agā gɛgɛgɛ kɔ̄ ba na zɔrɔ kuma ba na gɔ ro minɔ, nɔ-nɔ-nɔ kɔ̄ ba zɔrɔ kɔ̄ adzi kɔ̄ ba yana akpa kɔ̄ ba shɔ munɔ wa kɔ̄ ko nɛrɛ bɔ nɛrɛ bɛ pa ba muna, kumru da an za gɔ sana yɛ muna. Ba zɔrɔ itsi nnɛ ba zɔrɔ kici wa, ba nɔ zwe itsi ba kici kucɔ kici, wɔ ni iswiwe ko ɔ <hesitation> nganganɔ tɛ ɔ <hesitation> dza runɔ kɔ̄ ba na zɔrɔ itsi kɔ̄ kucɔ ki ci zege zega, ka zɔrɔ ka shɔ munɔ, a dzi cɛnɛ ka yana akpa cɛnɛ, ka na pisɛ agā bɛ dɔ adza lukpɛ itsi nnɛ tɔ ba <hesitation> nɔ ninɔ na, nɔ tata nɔ nganganɔ, aba nnɛ kuma ba na cɛ cicɛ, nga ganɔ kuma a nba yɛ kɔ̄ a parɔ awa ci zuzu blɛ ka awa muzɔ nnɛ, ka na da ka bɛ, a na ma jɛ nyi ka bɛ, ka bɛ ka gɔ lo. Akpɛ na ka nakpɛ da ka bɛ ka bɛ gɔ lo, akpɛ na ka kpɛ da ka bɛ gɔ lo. An dingi lo ma da yari sɛ ka bɛ klɔ a bɛ klɔ za sakɔ̄, aga itsi gɔ zɔrɔ kuu ka loo jɛ munɔ. Ka yana akpa ka tsa adza cɛnɛ. ɔ iba nnɛ mada wa, swewe mada wa, an yɛyɛ ka na cɛ awa, kulɔ aci wa ganɛ kuso wa, ka bɛ yada ka ma <hesitation> nɔ ka zɔrɔ itsi kuu mada ka yana akpa ka tsa <hesitation> adza runo zɔrɔ itsi ba kɔ̄ ba lo munɔ nnɛ kɛ na. Kɛ kɔ̄ nkɔ̄ bɔ̄ri kɔ̄ n yaka yi kwee!